Yo seliηe nxibareηa, seliηe ay demini di kamaηa har gama gna keme. Nke yimme bane ka ke noxo sere sou gana ñi anga fo kineye a da laye démé wo do seliηu ηa bireene me kamaηa angana ñi yiguéné séliηu ηa riini ma a ñiga nokhou ké i gado yigandu ku batté fofo sou ga dotti dan batté i kha ga <hesitation> ken sagarana. Ganta ña wathia séliηu beenou go makha wo gui marana i da gna poulayé gna har kou ñiméni lampa ngana koupé wouro biten gana ro rek i khissi khisséna. Bawoni i do lampa ké ya ndomi fon khoura ganta noηa rek i khissi khisséna woda ken missalen guebe wori. Anga na ñi hara yiguene i riina mantaani kou nakhaa, fofo sou ga dotini dan nbatéηa i ga sagarana dan baté donc ay koyi noya nanti i ya domini di kaman nbaté i yi domini do soro